ⵏⵓⵔⴰⵉⵏ ⵎⴰⵀⴰⵔⴰⵜ ⵣⵀⵉⴷ ⴷⵓⵏⴰⴽ ⵉⵏⵉⵢⵉⵓⵏ ⵙⴰⴱⴰⵀⴰⵔⵜ ⵜⴰⴱⴷ ⵎⴰⴷⵓ ⵎⴰ ⵣⴰⵀⴰⵔⴰⵜ ⵉⵏ ⵜⴰⵣⵉⵍ ⵙⵓⵔ ⴰⵏⴷⵉⵢⴰⵏ ⴰⵉⴱⵉⵜⴰⵀⴰⵔⴷⴷⴰⵔⴰⵜ ⵔⵉⵇⵇⴰ ⵀⵉⵣⴰ ⵙⴰⵀⴰⵔⴰⵜ ⵎⵓⵙⵉ ⵏⴰⵜⵉⵍ ⴽⵓⵏⵜ ⵜⴰⵇⴰⵡⴻⵉⵏ ⵜⵓⴽ ⵜⵓⴷⵏⵉⵢⵓⵏoⵉ ⵀⵓⵓ ⵏⵢⵉⵜ ⵀⵓⵔⴽⴰⵢⵉⵜ ⵀⵉⵎⴰⵣ ⴱⵓⵏⴰⴽ ⴽⵓⵎⴰⵙⴰⵜ